Haa ndaaga sikiya, ngam sabi taa wii a taƴa e hoore maa alaa ɗum to jonde duuniya nyiɓante, a wawta ngaɗa goɗɗum, a bonanta belɗum waɗugo ɗum.